Jismoniy mashqlar uchun kuniga o'n besh daqiqa ertalab vaqt sarflayman va bu haftasiga bir yuz besh daqiqani tashkil qiladi. Jismoniy mashqlar men uchun juda ham muhim. Agar vaqtim bo'lsa yakshanba kunlari o'ttiz daqiqa vaqtimni ham sarflashga harakat qilaman.